O'rmon xaritasini o‘rganish va yo‘llarni aniqlashdan boshlayman. Zarur kiyimlarni, poyabzalni va o'rmonni o'rganish uchun jihozlarni tayyorlayman. Oziq-ovqat, suv va tibbiyot to'plamini ham olib chiqishga e'tibor beraman.